Obiradzi bosoom no nye bosoom a m'enyi gye ho papaapa osiandɛ no mu na wͻwoo me na afei so abosoom duebien no, ͻno na ͻkyɛ mu ebien pɛpɛɛpɛr. Medze ͻno so to nkyɛn a, mpɛn pii no ehwɛ wiadze afaana nyinara mu a, etsitsir a wͻwͻ mu, hͻn mu dodowara dɛm obiradzi bosoom yi na wͻwoo hͻn. Iyi nye siantsir a mepɛ dɛm bosoom yi papaapa.